Makina e kepjes osht ni makinë ma e madhe ku osht pedalja poshtë që e sill penin edhe pjesa e nalme osht ato- automatike që vnohet tesha përfuni edhe peji me gjylponë ka me e kep. Njeri duhet me u ul, me e shti teshën ku duhet, me pas pejin t’vnum n’gjylponë edhe çfarë teknike po don m’i kep teshat.